<hesitation> أول سؤال حنسأله لشخص <hesitation> اللي نبي نتعرف عليه اللي هو شن اهتماماته الشخص هادا في الحياة؟ وبالنسبة لتاني سؤال <hesitation> اللي هو شن يطمح شن اللي يبي يعني يكون في المستقبل؟ أو وين يبي يوصل؟ <hesitation> هادا أهم سؤالين أنا اسألهم يعني لشخص.